Araka ny raha efa niainako ndraiky raha fa hitako, <hesitation> amy lafiny araiky fahasambarana azo na tsy mijaly satria misy ologno vao teraka izy efa zanaka mpanambôla jiska izy maty izy tsisy raha ijaliagna, fa nefa ndraiky mety misy raha tsy mahasambatra azy fa le fahasambarana amin'ny ankapobeny de ny resaka vôla fa amanah magnokana tsy maintsy mijalijaly zay vao tonga amin'ny fahasambarany zany.